Mampiavaka zebra amin'ny soavaly: zebra lava tenda sady tsy afaka iakara. Soavaly ndraiky fohy tenda sady afaka iakaragna. Zegny mampiavaka zebra amin'ny soavaly.